nyao ma sirip ge ene na fungsi supaya nyao dadi iya ino, masusu toma goho ua ge ene sari ma ngam ge so pake ene ma sirip ge. Ene tagi biso se ene na dagilom-dagilom ge ene ma kebutuhan ahu ge pake na sirip gena.